Nchia a na the'na gula thugu ringu bana yala bara thi thi thinga nguji nthia verduras so nguji nthia, tuchjuin tuse xra sandia, melon, ke nthia thusan o ng'e thi gathe ola tue arithi ringua chagu chan thu culatu chan thu baya na yana yana ntha jon ntha servi' comida <noise> <hesitation> ko o thu gulatu cha chandu guxiro nena inga runda para yens cosa runde'en la cocina en la casa. <noise>